Joro ge ena yo gola bolo gola ua ngone lila toma ena marau bato, ena marau ge se ringa rai ge ena yo gola. se ngone fo hoja se ake sedaba dahe wange laha-laha ua ge suru ua ena yo sone